<hesitation> Aleo aloha mijery sport surtout anakay manko sport mecanique regny par rapport amy lee fampisehoa zany; le fampisehoa lasa ohatran'ny hoe matetiky raha fa fahitahitan-tegna mimpoly eo fa le sport igny manko igny <noise> misy compétition de <noise> misy compétition le sport de mba hainao zany hoe ah! <hesitation> Mety- mety hoe misy surprise agnatin'le compétition ao.